ددی فلم په اړه زه نظر نسم ورکولای ځکه زه نه پوهیږم چی دا کوم فلم دي او که کوم فلم مشخص سي او وویل سي چي هغه فلم مالیدلي وی بیا کوالای سم په اړه نظر ووایم هغه مهم ټکي یی بیان کړم چی په فلم کي پر کومو موضوعاتو خبری سوی دی او پرکومو موضوعاتو فلم جوړ سوی دی